Pos paquí pa Estremaúra es mu corrienti el gastu d'especiis ena nuestra gastronomía. Un ponel, gastamus pimientón dela Vera, duci i raviosu en muchus delos nuestrus pratus, comu por exempru enas migas, el friti de borregu, o las chacinas comu el choriçu o el lomu embuchau. Peru tamién enos nuestrus quesus comu el quesu de cabra curau con pimientón dela Vera, que es unu delos más anombraus delos del'Azaúchi. Gastamus menta i presta peru el más propiu es el poleu, col que aviamus el gaspachu de poleu, un pratu que no puei faltal mayolmenti nel tiempu del branu. De contau que gastamus aju i perejil pa hazel los nuestrus guisus, calderetas i condumius. Tamién gastamus canela i matalaúva palos nuestrus ducis i los nuestrus postris comu las perrunillas, los repápalus o la lechi fritá.